Makemake wau e kanu i loko i ko mākou pāhale. Loa'a wau i kekahi pau mala nunui. Aia mau 'ano like'ole kanu i loko o kēlā pahu nioi, uala, kalo. Loa'a pū ka'u mau kanu pua puakenikeni, ka pikake a me ka pakalana.